Ado habda be kuude masin, mo a huwinta do nani beldum ngam a sunata mo. A wodi tiidal ha kugal ma.